Lesdi Singapo kan ɓe ɗon mari finatawaaji ɗuuɗɗi goɗɗi nder majji, kañji ngoni fijo Hariraya, ɗon fijo ngo ɓe gatta Midaw tun, ɓe ɗon mari ñaminda bana paaɓa nga kaɗɓe ɗoon mari ñaaminda, bana bana paaɓa, paaɓa nga, paaɓa nga kaɗɗe.